Ave, craru, essu se repara en que de ca ves avemus más nel praneta i que cona mesma edá, antañu la genti estava más repassá. Peru la breva es que deviamus de sel más contentus con essu de que estamus más sanus peru devi de sel que namás estamus sanus del cuerpu peru la cabeça pahi que se mos eschanga. Ai que da-li una güeltina ala custión esta. Güena gana si las cabeças no huncionan!